स्रोतागन के ध्यान खीचे के चाहेचे, विशय के प्रासंगिक बनावे आउ विश्वासनियता अस्थापित करेके चाहेचे। अपना तरीका से विचार के तारकी क्रम में रखके आपन आवाज के कॉम से मध्यम रेंज में रखके जोर से <hesitation> बोलेप पर स्रोतागन ध्यान से सुनेचे। सिधा खड़ा रहके, कन्धा नीचे रखके और पैर के मोजबुती से जमाल लेवसे और आपन सरीर के पूरा इस्तमाल करके दर्शक से जुडल रहेसे सुरोतागन तक आपन प्रस्तुति के बहुत अच्छा से प्रदर्शित होकेचे।